عام طور پٲٹھۍ، کینیڈین روایتی کھین سمجھنہٕ ینہٕ وٲل زیادٕ تر حصن منٛز چِھ افزودگی، روٹی تہٕ نشاستہٕ، گیمہٕ ہنٛد ماز، تہٕ اکثر سٹو تہٕ سوپ ہنٛد مضبوط عناصر آسان۔